Bta, ño de, ñe mada yaa ta, mmada siimi raraaye, bta, ño mada yaa bta bmada siimi raraaye. Baso bta ma njali ma gim bembe, mboli uu tti biiŧa bi bsaante, bari bta ma, bta mgi yeb mo, bta ma faŋ ma ngi womtu mo. Bta bwomte, myebi, bta ntoo geg uwoma a boja, wi mada ge gi uwoma atéda. Leey ma nɓun bommu, leey ma nɓun bommu, nŧédna wi ma, wee wi yóyi wembe, win gi siig mo ginŧédna wi ma, wi ma húri yaa bta ma nwomi. Iyoo, bta ma fana ɓuul willi ma gimbe a boji ma, wee ma ntéyi win to buul uwoma, wi ñaa bta ma. Hatíde hina Ñaali ma fana, frasa foli ngi gitili mo anmoñi fboji ma, wee ma undúba boonja a bta; Dong bta be, ndu uto luus, unan yaa unhabbi, mboli mo ndu uu bbi sów mo habi fan. Ungi biiŧa mo ndi btoo mo bribu hanbe haaan hanu biiŧa blibiti hatide, boli mo hala ma utigirem bi bembe, ungi biiŧa mo bluusta haji ma. Dong ñe mada yaa ta, han bwala asaar, bgí ngi wiiyi, a bboori biinda, bgí ngi wiiyi, baso bta ma boŋni, bembe bgínŧa handembe, han bidan ñeta bi btídi ma. Hanu ubbiiŧa bluus hatíde mtéyi, bamaba mmadana saanta a bboorin bta.